N'yi webun to a biscuit ma basi ma su'aro, ma tua nɛ hoo ma ɲu ma na'an ma cama, a bunh n'de n'sa'osi.